<hesitation> kua'anchi kalanchi <hesitation> tia'a ne'e, xi kee nchivi kee, xikoso ya'a xikoso, ndala frituso chinejɨ, te lakeeso nchivi lakeeso te kaaso, <hesitation> te na na kuu yetute kaaso, te té nduvendo xi kee té nduvendo kee yɨ'ɨ chinejɨ, te aju, ya'a te kaaso.